Lo que tienin de costumbri o tradición pa Nigeria es lo que les vieni d'enantis delos ingresis i los alemanis andal pallí. Ara conas rayas que pusun los uropeus es difici d'izil que sea liquiamenti o propiamenti de Nigeria. Un ponel, los yoruba, que me sonan de pallí, no te sé izil si están liquiamenti en Nigeria o tamién en Camerún i, güenu, craru, los yoruba pos tendrán las sus costumbris o tradicionis de siempri.